<hesitation> Ko'pincha shakarni kamaytirish kerak. Shakarni o'rniga <noise> asal qo'shish mumkin. Meva pyuresidan foydanalish mumkin. <hesitation> Shuningdek <hesitation> oq un o'rniga butun donli un ishlatish ham shirinlikni sog'lomroq qiladi.